Alura a ie la pianola ch'a fa ën bel sun, pöi a ie la ghironda, a ie ie ël flauto, a ie la la ël sax, a ie la batteria o a ie ël viulin, a ie ël pianoforte, a ie ël clarinetto, a ie ën po dë tüt